महने रिस्टोरेंट में चीजन के दाम सिर्फ साप सफाई और <hesitation> जाधा मेंटिनेंस के चलते महना हो जाये जैसे की कहीं कहीं रिस्टोरेंट में साही पनीर लगभग चार पांजो के एक प्लेट में मिले जे जबकि हम अपना तरीका से उके जाधा से जाधा दो सो से ड्हाई सो देवे के चाहबेचे और धोसा के दाम लगभग दो सो से ड्हाई सो रहेचे एक धोसा का दाम हम उसके उके जाधा से जाधा एक से देवे के चाहबेचे और एक थो और और भेज मंचुरियन के दाम तीन सो रुपया प्लेट शे लेकिन हम उके जाधा से जाधा दो सो रुपया देवे।